किसी नयूग देशऊ वीज़ा आवेदन लानो निम्नलिखित चरणों निज। वीज़ाऊआवश्यकता जाँच लानी सबसे पहले, जू जाँचें कि किनू दो देशो विजाऊ आवश्यकता तो या मानी कुछ देशोंऊ वीज़ाऊ मुक्त प्रवेशऊ सुविधा निज। वीज़ाऊ प्रकारऊ चयन किनु वीज़ाऊ आवश्यकता तो, जू तय लानी कि की हालेस विजा ज्ञयातोई। वीज़ाऊ प्रकार। पर्यटक वीज। कार्य वीज़ा। अध्ययन वीज़ा । पारिवारिक वीज़ा। स्थायी निवास वीज़ा। आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठालानो वीज़ाऊ आवेदन। लानो, निम्नलिखित दस्तावेज़ इकट्ठा लानू।